Gne karaza lakile hindesiko da lakile efatry avao, raiky zashy gne lakilene tragno, raiky e lakilene lakozia, da raiky gne lakilene vavahady, da gne fahefatriny lakilene môtô zash zay zany gn'indesiko.